ऑस्ट्रेलिया मौसम बहुत विविध निज, क्योंकि हुजु ईद विशाल देश तच। जवा अलग-अलग जलवायु क्षेत्र निच, ऑस्ट्रेलिया ऊ मुख्य रूपिस चार मौसम निच, वसंत, ग्रीष्म, शरद, रंग शीतकालीन। मौसम ऊ मुख्य विशेषताएं। सर्दियाँ, जून ईस अगस्त तंग, तापमान आमतौर पर दस डिग्री सेलसियस बीस डिग्री सेलसियस तंग निज, जुलाईऔ पॉच डिग्री सेलसियस तंग गिरेच। वसंत, सितंबर स नवंबर तंग, तापमान धीरे-धीरे बढ़ेच, पेड़ पौधे हरे भरे निच। ग्रीष्म, दिसंबर स फरवरीस तंग निच, तापमान बौधि निच वर्षा ली बौधि हाचिद, जनवरीऔ औसत तापमान अठाईस डिग्री सेलसियस तंग निच। शरद, मार्च ईस मई सतंग निच, तापमान धीरे धीरे कम हाचिद, पेड़ पौधे पीग रंग शवीग हाचिद। निंगानु महत्वपूर्ण तच ऑस्ट्रेलिया ऊ विभिन्न क्षेत्रों मौसम भिन्न भिन्न ली नीतौ, महत्वपूर्ण तौ निंगानु हाम क्षेत्रों बीमो यात्रा लान्नौ।